Ega saq tuud plaani ei olõq ärq unõhtanuq? Sul om jo nüüd nii pall'o põnõvit asjo toimunuq ja pluss tuu uurminõ, mis saq teit. Tuust kõgõst saasiq üte peris vägevä raamadu kokko kirotaq! Maq arva, et saq võisiq tuud tõtõstõ tetäq.